Raha araka ny hevitro aloha de mety mahatratra any amin'ny dimampolo amby zato mahery any ny karazana trondro misy aty amin'ny firenena misy ahy aty satria moa izany aty de maro karazana ny trondro noho izy hoe misy ny trondron-dranomasina de misy ny trondron-dranomamy.